مؤسسة رسالة <hesitation> يعني بحس إن هم منظمين جداً وعارفين إن هم ي- يوصلوا <hesitation> الخير للناس اللي هم محتاجين بجد <hesitation> ودايماً <hesitation> ليهم رؤ- رؤية واضحة، فبحب ده جداً.